Enen taka en kutuu neduu uun telaraña kutuu, tunetu nanani enduu nduyetu tunetu yaján ndavatu nanimodo kunuu ke nakutu nikuni iko no'o ya'a tuku inituchí, yikunutu nii tuu iyetu ndono chino nutuu ondavatu tukutu nuku ndava yundaitu yakan n itu, ndakan yanaka tuu nda nda ya'a iyini kechún yinuu ke nakutu yinui ya'a yetuu iñatu yindai tuiñatuu atu atu initu nakuu, kunke veva'a ho o atuu kava'a vee okidiki ñunu ke'e ndemi chiñutuján yekodon ndukutu hi yetuu ndono oka'a inandutu, chinutu yaka yoka chinutu ján nimodo xhinuna kutuu xhinani xhetuu.